Antimbaa tteeŋi bgo billi, <noise> mo gilee mo gi unsiimi mbúuta nsaante anan yaa ñi teeg bgoda. Jandu unbiiŧa hú teeŋi bgo biinde, Haala déem bo biñaŋ ma bindúba, tita adée hiindi ma dée nan bembe, Haala meges ma. Gon hú ma fana Haala hi megesna, gon antimbi holaa gga dúniyaa hi ma yaani, hi di teeŋi bgo billi. Hinooni wo yaantita a fjifin Haala, hadu flee flee ginsoogin Haala gaŧini, a fjifi Haala fembe, a fmaa fi unŋóode. Gon halaa mmada teeŋi bgo billi, ginsúmna gi nsaabu hal, anan saanti we. Bari ndu usaanti we go ñí teeŋi bgoda utooñi Haala, basgo hú ma uu ttúur njali ma umegesilni. Antimbi he ndu uti gí mbúuta, uɓal wil, wilaana ɓal, Wee tínga antimbi mo ndu uga gimbúuta, uteegu unan húri btooti biindi ma ndaani. Hi ma yoofnatini, uman húr, hi ma dée nan uman húr, gaatu hali gimbe blaŋna adéede. Hanganti aa nna dée, han mo ndu usaanti ma wil wi ma woomatini, so uhúri yaa adée hiindi ma uŋatin bembe a ɓaale hee hi usaanti we. Wembe wee wi mbóoti mbúuta mo; Bari hanganti uluusi bsíni giluuŧa, wo húri yaa ñoomu nŋati nnan ɓaŋ ngi faa ɓaŋ a ɓaale. Mo ndu uto reŋ ndi nna dimban hal.